Por nopurteh, toda la vida maticchiouacan paciencia. toda la vida vamos a hacer paciencia, queh. liservireve cah nepu vierco pos niquisas mal. nochi una cosa paciencia, nochi quisas cualih.